اذا شفتو مشهور ب اي مكان وطقتو انو اسئلو اسئلة غاح اسئلو اش اش عمل هو للمجتمع بيش فاد المجتمع اش قدم صورة غاح يقتدي بيها هو بيش غاح ينذكر بل المليح وبل الما مليح فكثيغ شغلات ببالي انو ويحد اي مشهور انو اسئلو.